Utu mau ifuraga uwa mane tergantung manga gaya sokonoke manga gaya utu sokonoke de ma utu i sosokonoke <noise> nako utu i <noise> boboloto mane joma usi dika joma usi dika tersera manga gaya usi sokonoke manege i rapi oka tilahi nyawa jo lega iofi sokonoke manege jo ma usi sokonoke nako uti ikikipirini atau i kokolingi mane musti joma ojikosi joma ojiki atau josi pesakosi nako josi pesakuwa manege jo usi lo irapi uwa kai furaga karna kangano ma utu ipesakua de jo usi lo kai fufuraga de nako mau iboloto dei iofi mane jo ma ojiki de josi besakosi josi pesakosi sampe jo usi ma batika nyawa jo lega sokonoke manege sokomanege manga gaya jo usi sokonoke boloto.